هو، دا له صفر څخه پیل شوي جفتي زوجي شمېرې دي: صفر دوه څلور شپږ ات لس دولس څوارلس شپاړس اتلس شل دوه ویشت څلور ویشت شپږ ویشت اته ویشت دیرش دوه دېرش څلور دېرش شپږ دېرش اته دېرش څلوېښت